Ii hamba mɨn data tɨnani sabulu ta ampani bɨsaka kabɨ ka kuya tɨrɨ ka fa kuwa bi fa kiya sabulu nafu fa goga kabɨ fa busa pyas fa zɨnai <noise> ka tsɨfaka ɨna bɨsa tuwa tuwa fu faka bɨsafu ka <noise> fa dɨkaya piyatɨ ɨna soso <noise> ɨna wanke wanke gaba ɗaya fa babɨsa ɨna kwanɨka nafu to fɨya dɨkaya piyatɨ, wato.